Nikan peloterotin mo nen ahuiltia huan tokatinemin in pelota kan se tlali de huei huan inkon huehuetzka seki tlatlani seki tlapoloa maka yi mo kualania in me o nik taya in no papan koak o maguiltiaya o nech huikaya huan o mo tokatinenka ika se pelota huan koak o tlatlania o tlapoloaya o tlkonia pero in ye oniktaya o huetzcaya o paktiaya maguiltis iguan ocseki huan in axan nikin ita in kokone pues niki kin paktia in pelota kin paktia tlatlaniske okachi paki montlanilia itla nikan ka kan tlali mahuiltitinemiin ne niki de achto o ni mahuiltiaya de pipiltontzin pero san kan otli onech tzatziliaya huan o ni maguiltitinenka innahuak ikan pelota niki o nic tokatinenka huan incon ps ot mahuiltiaya det piltontzitzin o tech paktiaya incon ot mahuiltiaya incon tehuan ika huan pues kuakualtzin porque inkon se montlatlaloa se mo titilana kotzin incon niki o nech iliaya innno papan para ni hueyas kotzin ni mo titilana más ika ni mo tokatinemin ikan pelota huan pues kuakualtzin nin